Holbaaru ndun e ndu mari patakiyol nder mairu; "ta jaɓu ndanya ɓingel gorel hikka",ta danyiingel a sooyay ndulla ko nyaamata e ko njarata. Inniraajo on o huli o hulidi.